Ko ngal njangu njamaaji ngal mi waɗataa heɓde sabu ngal njiddaade ngam ngal rewɓe ɗam. Mi njiddaade fiyaangu rewɓe ngal, sabu fiyaangu ngal njiddaade ngal rewɓe.